सन्न लदि नुन्ग् थन्ग् नुन्ग् थनि उन्हे सो ओन् समन्यि नो अव्। वेन्सित् तक् कुम् नय त थय सो ग्रत् गुदि। जै कुअ नुन्ग् थन्ग् मप् लबदि मितिऐ कुन् नुन्ग् दु सिन्ग्थन्ग् बनु। अन्ग् नि उन् दुइ सोन् <hesitation> कुअ थनै सोमप् अन्ग् दिजि मप् होर् नि इसर् पनिसर् लैजेअम् अरो। सब् ग्रप् हि जुन्ग् बुन्ग् फुर्र् बने। वेन्सित् तक् कुम् नय त थय सो। भेसत् फुर्र् नि गेसेरओ अन्ग् दसि लिबे बिकम्। मुन्द मुन् जेरप् लैजेओ फुर्र् गेसे लेकेत् अरो। वेन्सित् सोमन् थै नोत् तोन्ग् मुन्। जै नि कुरै मिति नु मुअ नु दि अन्ग् नि सिन्ग्थन्ग् बदे गुमुन्। दोन्ग् मुन् जै कुअ अन्ग् नि नुक नै गिल् कुर ल लकिदुमुन्।